باش تغلي عظمة لازمك تحط الماء الساع يغلي كيف يبدأ يوصل مرحلة الغليان تحط العظمة بتاعك تبقى تعص عليها في الوقت حس انت درجة التطيب اللي تحبها يعني تحبها طايبة برشا تحبها رايبة تحبها نص نص هيك هيك شنو كيفاش تحبها وتقص عليها أقل شي خمسة دقايق أكثر شي عشرة دقايق.